Arannde kaa fuu makka njahammi, makkatul mukarrama, suudu kaaba nduu. Ɗun tan woni koyɗol an. Ton njiɗmi yahde. <hesitation> mi yahan mi hijjoya, mi alsilaame. Arannde fuu ɗo njiɗmi yahde kaa so toon nii so ngoonga. Alla naɓan toon du.